Ejo <noise> jiwesekana, une pundi ndingatamwe umuda ukungi, ndidi nokuta twakana lwa nujangu. Ukola zamu ndikinkumbuka angaheke padebe ndiwona alimumana kwangu, alimimana kwangu sana rafiki yangu sana, alimumana kwangu sana lakilelo ndikakumbuka angaheke padebe tiwona vindikuntovira isimu uwijangu lindaku ita ndidekule lituni bee ndisukile luweseke pamoja, wuna atie bwana ndilukutimo ndilukwitimo uvulanzi ukunwa. Wisake unyunya mututa, tita ebwana pondiheka, ndibea kikitimbwe ikyamwene ukwidenya uvulanzi uhu, nditie ukwidenya ukwitema, ndibea ndinywe. mbeta ndije tutile, ndinywa ndinywa ndinywa ndinywa ndie- wita bwana mbona winywa totokutwa? potulu twikolo tula, tulimukidili mula bia akajute akavike ikolo ndikasile ndibea pala ndinywa ndinywa ndinywa ndinywa ndinywa ndita ebwana, atino inondinywe kangi ita bwana tole likumbulu une- unange uku- ukusuva linino ndisike kwisuga ndisike kunywa uvulanzi, atie yotie witimile uvulanzi uvu wunange ukuksuva suva kwanza, ikumile ikumbulu ndikwanza ukusuva. Twisuva ndisuva ndisuva ndiwona kangi uju akangi uja akangireta uvulanzi, nditene ndinendi kunindinino ndilindile kuisuva, ndisuvake pasyamba javapa ndeti, kweli kabisa, jitune haya bwana, haya bwana Tomasi pojabwana ndikuwutange wulewule mawulemiku, kwasabu jaulanzi wako. Twisuva twisuva twisuva twisuva twinywa utulanzi lula twinywe twinywe twinywe twinywe, tukwanda ibia itamira, itiamira ukimanye nditie ikuti amira, ukupyatira sio ukutyamira ukupyatira, ibei ideje ideje ideje idede eti idenya lio. ukutemane nukimagi ikeketa ikeketa ikeketa ikeketa ikeketa, limkate ukukeketa jumtepango ukeketa hiki. Ikeketa nyama amuna uvulanzi, ipya kekite pala wutu wujaka.